د سینګاپور پخلی د چینایي، مالایی، هندي او عربو ذائقه لري. چکن رایس او لاکسا له خورا مشهور خواړو څخه دي. هر خواړه ځانګړی تاریخ او قوم لري. دوی د خوړو سره د تفاهم، تنوع او ګډ ژوند ارزښت ښيي. مصالې، ساسونه، او وريجې پکښې مهم رول لري. سینګاپور یو کوچنی هېواد دی، خو د پخلي نړۍ یې پراخه ده.